Tombontsoa azo avy amin'ny io zany an dia anô reva mihinana a dia azonô aby si a raha jiaby amboniny lasestinô akeo. Dia amina antsy ambana le vakivaky io ndrekany an dia tsimb zegny zany izy tsy mipetapetaka amin'ny tagnanô si raha io akeo fa avy aminigny aby si ampiasainô, fitaovana igny aby si ampiasainô inananô hanina akeo.